Sardee aaj mushkil hone par shareer kee dekhabhaal karana jarooree hai Taakee jaldee aaraam mil sake yah braj bhaasha mein sardee jukam se nipun ke upaay bataen. Shareer thakne mein ho gae to poora aaraam karo jyaada kaam mat karo aur sone ko samay badhao aaraam se. Subhee jaldee uth paanee piyo taaki gale mein kharaash aur naak kee jagan kam ho. Din bhar mein aath se das gilaas paanee peete raho. Garam Pani mai thoda namak daal lein. Bhaap lo, Isee never khul jat hay Aur saans lena aasaan hoto hain. Tulasee vaale chaay ka kaadha ya shahad ke saath garm paanee piyo. Yah gale ko raahat deven. Aur shareer ko garm rakhen. Halka pachne mein aasan khaana khao. Garam soop daal aur haree sabjee kha shareer ko taakat mile.